Moboa ahwɛe a wͻyɛ adͻe ma hͻn a wͻyɛ akwatafo. Na m'enyi gye dɛm ahwɛe yi hͻn dwumadzi no ho osiandɛ akwatafo yɛ nyimpa a wonntum wͻnnyɛ biribiara wͻ hͻn ankasa hͻn pɛ mu. Hͻn nsa nyinara akyeakyea anaa bi so dze mpo, onntum nnyɛ no hwee. Na dɛm nkorͻfo yi, anaa nyimpakuw yi etu hͻnho esi hͻ dɛ wͻbͻboa nyimpa a wͻtse dɛm ama hͻn so woeenya hͻn nsa dze akͻ hͻn ano.